الرياضات اللي تتطلب أكثر قوة بدنية هي الملاكمة، علشان يبغى لها شخص عنده <hesitation> حركات قوية جدا، وطاقة كبيرة علشان يغلب الخصم، والرياضة اللي تتطلب أقل قوة بدنية هي اليوجا، هاي الرياضة سهلة جدا وما تحتاج أي قوة، هي عبارة عن حركات بسيطة، تساعد الجسم على الإسترخاء.